जाडडा जाडडा काई काई खाईचे आखरोट काई खाईचे काई काई तोसला वोजरो काहे। हमो काइको जेमे नाई जानते वातिन के तो फुन्न भी आवे। टी ही काये सोरतो कोड़ाये काये सोरतो कोड़ाये च तो फुन्न का जो टेसे। फूड़े न वारु वेगा वेगा खाये <hesitation> काये कये कायको वाकिन फुन्न जो आड़े हटड़ान होसलो। यी हाट का जेसो कुटी कुटी पूड़ी पूड़ी पूड़ी पूड़ी पूड़ी पूड़ी न खायजो। ये दीसरा ये बोजा रहते हैं नाट क्रेकर को है पकी आपनों काई को जाए । आपनों तो फूर्ण नेच को जाए की फूर्ण नेच को वाई फूरी ने न खाई पो लागाज़े वसोनी फूर्ण।